Uko kwete nyati wololia wi mvaata ashoka kwete sinise kamringe shoka nsha shoka ehh mbovo vanya mangi shweka fo mringiri